Pos jëyoyë ëch yë mëjk este on ni'ixa yë mëjk on a'ax du tyopë jë mëjk dun xa'ajpë patrona, uno dos tres, nutrioli, pues este neje jadun kyëxëk a'ax dun nyënem amaxa'an am natural, pues solo yë a'ax nëjuëbë nebya a'ax yadyun.